هل من المهم دراسة الاقتصاد والمالية، أم أنها مادة عديمة الفائدة؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ دراسة الاقتصاد والمالية مهمة جدًا، لأنها تساعدك تفهم كيف تشتغل الأمور المالية في حياتك اليومية، سواء في الشغل أو إدارة فلوسك الخاصة كمان، هذه المواد تعطيك فهم أوسع عن السوق والسياسات الاقتصادية، وكيف تأثر على الناس والمجتمع